komiði sæl og verið velkomin í

og starfsemi þess í Namibíu eftir að fjallað var um það í fréttaþættinum kveik fyrir viku í þættinum í kvöld ætlum

aðeins að útskýra nokkur orð í tengslum við málið og hvað það var sem Samherji á að hafa gert ég heiti og nú verða sagðar

til að byrja með ætlum við að útskýra orðið hafinu er skipt niður á milli þjóða og hver þjóð sem á landamæri að sjó hefur ákveðið mikið svæði sem tilheyrir henni og hún má veiða á til að stjórna hverjir megi veiða og hversu mikið er settur á svokallaður kvóti eftir því sem þú átt meiri kvóta þeim mun meira máttu veiða sjávarútvegsráðherra ákveður kvótann á Íslandi fyrir hverja tegund fyrir sig árlega tímabilið er frá fyrsta september til þrítugasta og fyrsta ágúst ráðherra fær ráðgjöf frá Hafrannsóknastofnun Íslands og ákveður þetta yfirleitt út frá henni en hann verður þó ekki að gera það fyrst þegar kvótakerfið var tekið upp fengu menn kvóta út frá reynslu en í gegnum árin hefur það breyst í að hægt sé að kaupa og selja kvótann Namibía er í suðvesturhluta Afríku og varð sjálfstæð

árið nítján hundruð og níutíu þar eru miklar náttúruauðlindir sem þýðir að náttúran þar gefur mikið af sér til dæmis er veiddur alveg rosalega mikill fiskur þar þegar Namibía varð sjálfstætt ríki leituðu stjórnvöld til Íslands til að fá hjálp við að byggja upp sjávarútvegskerfið sitt þá var Þróunarsamvinnustofnun Íslands stofnuð sem sá meðal annars um að hjálpa

að stofna sjómannaskóla

Íslendingar tóku þátt í að byggja upp sjávarútvegsfyrirtækið

fyrsti forstjóri þess var Íslendingurinn Sigurður Grétar Bogason og fyrirtækið stækkaði hratt markmiðið var að stjórnin myndi var þróunarsamvinnu í Namibíu hætt af því það voru ekki til nógu miklir peningar fyrir samherji er eitt stærsta fyrirtæki landsins og er með tugi fiskiskipa úti um allan heim þegar þróunaraðstoð Íslendinga var hætt fór Samherji að reyna að fá kvóta í Namibíu það var ekki auðvelt því erlend fyrirtæki geta venjulega ekki fengið mikinn kvóta þar þróunaraðstoð Íslendinga hafði myndað góð tengsl á milli landanna samherji kom sér í samband við þrjá menn í Namibíu sem kallaðir eru hákarlarnir til þess að verða sér úti um kvóta mennirnir eru allir nátengdir þáverandi

í Namibíu Wikileaks er síða þar sem birtar eru leynilegar upplýsingar til að koma upp um fólk sem er að gera ólöglega hluti gögn sem lekið var þangað sýna að Samherji borgaði mikla

til þess að fá aðgang að kvóta án þess að keppa um hann á markaði eins og á að gera það er að segja Samherji borgaði mönnunum sérstaklega til þess að fá kvótann samherji á svo að hafa komið peningum sem fyrirtækið græddi á veiðunum frá Namibíu á staði með litla eða jafnvel enga skatta sem stundum eru kallaðir skattaskjól og sloppið

við að borga skatt peningurinn af þeim veiðum hefur þá ekki skilað sér til fólksins í landinu og bilið milli ríkra og fátækra er mjög mikið þar búa mjög margir við mikla fátækt þar er aðgengi að vatni lítið og fáir geta gengið í skóla Jóhannes Stefánsson sem vann hjá Samherja í Namibíu til tvö þúsund og sextán hefur sagt frá málinu og að hann hafi sjálfur tekið þátt greiðslurnar líta út fyrir að vera það sem heitir mútur og þær eru ólöglegar að múta þýðir að gefa lofa eða bjóða einhverjum pening eða einhvers konar gjöf til að hann brjóti reglur sem hann á að fylgja yfirleitt til að sá sem

segjum sem svo að þú ætlir að kaupa þér bland í poka þegar þú kemur í búðina sérðu að það er löng röð á

að það sé hætta á að uppáhalds nammið þitt klárist til þess að tryggja það að þú fáir

býður honum peninga sem hann má eiga sjálfur ef hann lætur þig og engan annan komast í það eru mútur og það er bæði ólöglegt að greiða og þiggja mútur stjórnendur Samherja segjast ekki hafa vitað af greiðslunum sem Jóhannes uppljóstrari hefði borgað samherji hélt samt áfram að borga þær eftir að hann hætti þeir segja að viðskipti Samherja hafi verið heiðarleg en stjórnvöld í Namibíu hafi verið

spillt kveikur reyndi í nokkrar vikur að hafa samband við Samherja en fékk ekki viðtal eftir að Kveikur fjallaði um málið sögðu tveir ráðherrar í Namibíu af sér vegna spillingar Þorsteinn Már Baldvinsson sem er forstjóri Samherja og einn af stærstu eigendum fyrirtækisins fór í tímabundið leyfi á meðan verið er að rannsaka málið